காய்கறிகளின் அடுக்கு வாழ்க்கை காய்கறி வகை, வாங்கும் போது எவ்வளவு புதியது மற்றும் எப்படி சேமிக்கப்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்தது. இங்கே ஒரு பொதுவான வழிகாட்டி குளிரூட்டப்பட்ட காய்கறிகள்: இலை கீரைகள் (கீரை, கீரை, காலே நாட்கள் நீடிக்கும். மெலிதாகவோ, நிறமாற்றமாகவோ அல்லது கடுமையான துர்நாற்றத்துடன் இருந்தால் நிராகரிக்கவும். ரூட் காய்கறிகள் கேரட், பீட், உருளைக்கிழங்கு): கேரட் பீட் வாரங்கள் வரை. உருளைக்கிழங்கு மாதங்கள் குளிர்ந்த, இருண்ட இடத்தில். மென்மையாகவோ, முளைத்ததாகவோ அல்லது வலுவான வாசனையுடன் இருந்தால் தவிர்க்கவும். சிலுவை காய்கறிகள் ப்ரோக்கோலி, காலிஃபிளவர், முட்டைக்கோஸ் வாரங்கள் நீடிக்கும். பூசப்பட்டாலோ அல்லது வலுவான கந்தக வாசனையை வெளியிடுவதாலோ தூக்கி எறியுங்கள். வெள்ளரிகள், சுரைக்காய், பெல் மிளகு: நாட்கள் நீடிக்கும். மென்மையாகவோ, சுருக்கமாகவோ அல்லது பூஞ்சையாகவோ இருந்தால் நிராகரிக்கவும்.